baro un jira nɛ buwɛ mɛ mana u'e yɛ obe mi daa omi fe daabe owe hɛ'a da tinna <hesitation> a o zun oro nunɛ we hɛ'a tinna mu oyi casi be maji o kuwa a nun bɛ zunmu um donc vunu muna u'e nɛ za min a han min a obe we a hɛ'a hɛ'a tinna tomu bɛ suwani dɛ beyi-re ju u'e <hesitation> ho muyɛsi o ma wara o o zun howi nasona o'i nɛ o zun a be yiju u'e donc we fe so zun um a o wara hirawe mabɛnɛ a o fe huwo a o vɛ o tonu <hesitation>